Paoma, paiso, poara, akondro, voasary, voasary makirana, voasary mandarinina, <hesitation> frezy, <hesitation> inona koa? Pasteky, melon, mananasy, manga, <hesitation> papay, zavoka, <hesitation> voanio.